Yakupi nadanataka mana yachapanichu <hesitation> ñuka kawsani shuk nishun shuk comunidad <hesitation> alto y chiripi y chaymuntami mana <noise> yakupi <hesitation> pullani ni nada nadanata yachashkani <noise> shinapish shutikkuna <noise> nishun ashtawan ariesgadokunaka ima <hesitation> yakukunapi yakurishpa yachankuna <hesitation> ñuka mana yachashkani y ña <hesitation> nish uyashka ña edadwan kashpaka ña mana uchilapi mana yahcashkamuntaka ña hatunpika mana yachanguichun ninkuna chaymunta mana mana yuyarishkani yachanatapish, <hesitation> shinapish <hesitation> bicicletapika ari yacharlkani yachani, <noise> y pullanata <hesitation> nishun purinata chaypi uchila wambra kashkamanta ñuka punta wayki yachachirka tukuykunata ñukanchik kanchi pikcha wawakuna chaymi punta wawa pay y yacharka nose pitik yachachirka paymun pero pay contento ñukunchikta yachachirka ñuka ñaña, ñukata y ñuka uchila waykitapish y <hesitation> uchila bicicletata pay chatirka shuk verde bicicletata chaypi yachachirka <noise> Ñukata <hesitation> chaymantaka ñukunchila ñañatapishpa ñukanchik waykitapish <hesitation> contento yachakurkanchik kushilla yachakurkanchik <hesitation> shinapish urmarkanchik ima ña nishun mukuta iñirirkanchik ña chagacha ña <hesitation> nishun iñirirkanchik pero shinapish mana <hesitation> wawa kashakamanta mana shakishkanchik pugllanchik y ña jatun kashpaka kutin ari mana mana posibilidad o nishcun recursosta charishkamantaka <noise> shuck bicicletala karka tukuykuykunapak chilatatik tukuy kuna <hesitation> ushashpa samurkanchik shinapih kunan jatun tukushpa nuishun ña asha trabajo kashpapis ari rurashka ninchi lema uchilapi yachashkamantaka man akungarinchikchu <noise> chayka shinapish ñuka kushapish munan paypuk bicicletapi chayta rikushpa ñuka waukita rikushpa kutin <hesitation> kunan nishun contaminacion ambientalpish rickurin uyarin y ña <hesitation> rikuknchik o sentikuchcin ñukunchik <hesitation> tamiakunapi o cahykunamunta chayta yuyarishpa <hesitation> kutin chay dosmil ventepi chi pandemia de covid cakpi Chi restricciones <hesitation> mana atanwanka tiarka y shinapish mana pasopish tiaraka chayka bicicleta karka shuk herramienta <noise> importante util nishun chayma chay bicicletawan ñuka yaya, mamatapish ashata ayudashanirkani <noise> paykuna fresata tarpurkakuna chaywan <noise> ayudangapak quisas shutik wasikunaman apashpa katungapak ashata kushkita charingapak y ñasha mikungapak imapuk chinapih chay chaymunta kutin chi pandemiamuntaka vicicletata mana saquihskani antes ña nini ñuka kushapish munarka bicicletata chayka paylatik ayudarka mashkashpa shuk bicicletata de segunda manota ninchik o ña pi o <hesitation> ocupakukakuna <noise> chayta randishpa <noise> allichishpa <hesitation> ña ñukapuk nishun shuk bicicletata chatrini chayka <hesitation> dos mil ventemantaka kunanpullakunakan asha asha <hesitation> y pugllani shinapish dos mil vente, vente y uno pi ashawan karkani kunanpullakunaka kutin dos mil vente y dos ña chichu warmi tukushpa ña mana <hesitation> mana hapirkani asha machaskamanta, ñatik urmaymun ima llaki tukuymun wawawan Y kunakutik wawa ña hatun kakpi kutin ashatamanchanan <noise> nanaykutin hatarimun o shinapish ña kungarishkani o nishun ña mana habitota charipani chaymi shakshpani, shaki shakirkani y pero mana bicicletataka mana kungarinichu <hesitation> manejanata y chaymi allikanmun. Ima watapitik japir <hesitation> yacharirkani ña nirkani uchila wambra kashkamanta ocho o nueva años y <hesitation> ari shuk wata nose mana yuyarini exactamente mashna <hesitation> pachatik ña charirkani chayka kashi kan killapi animalta munarkanchik cada punlla pullashpa ratu <hesitation> hapirkanchik bicicletata chaymi ñuka <hesitation> nishun kawsay bicicletawan <hesitation> kashka. Y <hesitation> imatatik bicicletaka nishun ñukapak, kushiyachishka o nishun ima beneficiosta kun ari bicicletaka chay <hesitation> niparkani dosmil vente, venti uno pi ashawan purikurkani <noise> y ñuka mana ungurkani covidmanta (-) Fuerte pulmoneskuna karka fuerza musculartapish chariparkani y <hesitation> alli mikutapish digestionta ruraparkani nishun ñuka saludpuk alli karka shinapish ñuka salud mentalpukpish alli karka <hesitation> nishun ima llakikuna o ima <hesitation> asha preocupacioneskunata rikurikpi chaypi <hesitation> llullishpa o purishpakaa rikurkani nishun sentirkani wayra, inti, asha tamia shinapish, <hesitation> vulana o vuelolaya nishun <hesitation> rerkani chayka sumak kan <hesitation> ayudapan sinchi salud kangapak y shinapish <hesitation> shuk nishun wauki, mashi kashkalaya tukun bicicleta y shinapish ashtawana seguridadtapish kupanpish shinapish confianzata kupan bicicletapi pay <hesitation> bicicleta ishkindik <laughs> shukla tukushpa y shinapish shuk tukuy poderta charipan. <hesitation> Chay bicicleta pi chay kutin nashi salto giros, imata <hesitation> velocidad pi sumag sumak kan chinapish tushukuylaya o pukllakulaya, ashikulaya sensacionta kupak chaymi sumak kaparka shinapish ñaja nikushkalaya kugarishkani <hesitation> shakishkani mana kungashkani shinapish kaypi kan mana katushkani wakichishka kan allichinakan, cadenakunpi aceiteta churashpa llantakunapish rikuna, monturatapish rikuna chayta si siempre yuyarishkani kunan dos mil vente manata ukupashpa seguridad <hesitation> quinshakutin urmarkani <laughs> maquikunata iñurkani shinapish, chakikunatapish iñukani shinapish chakikunatapish iñurkani y jambirirkan pero shinapish kunanka nishun proteccionata guantes, ima cascota ocupapani, chaywan mana nishun <hesitation> prevencion ama llakikuna ashtawan tukuchun chaypukma chaykunata ñukapish nipani kayshukkunatapish churapanguichik y ñukpish churani chay alli kan <noise> Y ñaja nikushkalaya sumakmi kan <hesitation> bicicleta kayshuk <hesitation> nishun pullaykunataka mana mirgata rurani, futbol, ni nishuk basteck <hesitation> shinapish asha manchashkamanta nanarishkamanta o natik iñirikunamun nishpa mana chi deportekunataka munan pero <hesitation> bicicletawan shinapish <hesitation> shuktik laya kan y ñashi shaykushka ima jumbe sapa ima nanawan chagakunata kashpapish <hesitation> mana sakinata yuyarinakan, yuyarina shamun chayka chashna sumak kan bicicltata charina y shinapish pullana chaywan. Riobamba kitipi kasakpilka uchila ciudad kan <hesitation> shinapis naja nikurkani dos mil ventepi covid tiempopi nishuk antawakuna purikurka chaymi <hesitation> tranquilidad, seguridadta kurka bicicletalapi purishpa mana ima accidentekuna tukur tukurkani ña nishun naja nikushkalaya ima quinsa urmashka pero <hesitation> ñukalatik <hesitation> ima mana alli controlashkamanta shinapish <hesitation> Kuna punllakunapika <hesitation> rikurin animal nishun mirga, mirga antawakuna jatun volquetas <hesitation> motokuna rikurin chaykuna mana <hesitation> yachankunao mana nishun respetankuna cicllista o bicicleta purikkunata. Sarunla uyarkanchik shuk warmita wañuchishkakunakarka y shuk panamerikanapi chaypi llaki kan uyarishka wami wañushka pero <hesitation> shuk conmemoraciòntukunalata ruran y chishna tiyak y callekunapi mana ciclo viakuna tian shina llakikashkamanta kutin tiyarka ishki ciclo via o tiyan o shinapish gente o comercianteskunalatik mana concienciata charinkuna <hesitation> y mas bien anchuchirkakuna kunanaka tiyan pero shukti ladukunapi shinapish ishki recorridola tiyan o ishki chaki maypi nishuk bicicleta purina tiya shinapish mana seguridad tiyan y ña nishun shuk katukkuna triciclokuna <hesitation> motokuna ima uchila carrokuna uchila antawankuna yaykunkuna chay <hesitation> cicliviapi chaymunta man <hesitation> mana shakin purinata Sumakta ima nishun trqnuilota chaymi llaki kan shinapish ojala kayshuk watakunapak ashtawan gentekuna yuyarichun bicicletata yachana shumak kan y purina bicicletapi alli kan salud y ari tiyan, tiyashkashkakuna nin bicicleta llaquichinga capitalismo nishpa pay <hesitation> saludta cuidashkamanta <hesitation> mana gasolinata ministimashkamanta mana matenimientota gastachishkamanta y ña nikuni salud mental y fisica cushkamanta chayta mana <hesitation> nishun alli kan capitalismo o <hesitation> chay antawankuna katun o mikuna mana alli mikunata catuk kunapak chaypuk llakikanmun chayta mana mas bien ñukanchik kaykama kushkakuna nishun garantia de vias de ciclismo chaymi kan llaki Riobamba kitipi y shinapish shuktik <hesitation> getekunapipish shinalatik uyarishka <hesitation> kisas <hesitation> uyashkani asta alli kashkata shuktik llackta, shiktik kitipi Cuencalapi <hesitation> chymuntaka kasyshuk llaktakunapika mana Manarik <hesitation> mashti tiyak shuk alli <hesitation> ciclo viaskuna chayman llakikan y mas bien <hesitation> chay famosos deportistaskuna shamukpila yuyarikuna ashata japinkuna bicicletata nishun autoridadeskunapish ña llukshichin fotokunata, cahymunta kutin ña chay rikpi kungarinkuna chinalatik kawsakunkuna <noise> chishnalatik <hesitation> atawakuna tiayan chishnalatik <hesitation> maltarato tiyan chinapish warmi kashkamanta ashtawan llakipish kan <hesitation> kaminkuna chaykuna antawankunata manejakukuna <hesitation> ña nini ña wañuchishka shuk warmita y mana nima ima resolucion o ima nishun ima tiyashka chashnala shakishkakuna, ima allku wañushkayala kashpa, kashka y <hesitation> chashna <hesitation> chashna llaki kan chaymunta ojala shukti llacktakunalayapi <hesitation> riku ciclo via o respeto al ciclista tiyanmun.